مرحبا شلونك? إذا كنت تدور على سيارة عندنا اليوم عرض خاص على هذا الموديل. السيارة مو بس شكلها حلو بعد فيها مواصفات عالية مثل أمان ممتاز وإستهلاك وقود منخفض وأداء قوي. إذا حاب تشوفها عن قرب أو تجربها أنا جاهز اساعدك وانا واثق مرة انك راح تحبها. شو رأيك ناخذ جولة مع بعض؟